إذا عندي ثلاث ساعات ناطر الحافلة أو الجطار أول شي أطالع تليفوني وأشوف شنو جديد بالسوشال ميديا، أو أشوف فيلم أو مسلسل خفيف، ممكن بعد أجرأ كتاب أو أسمع بودكاست يونسني، أو إذا في مكان امشي فيه أخذ لي جولة عشان أتحرك أو أغير جو، أو لو المكان هادي أكتب أفكاري أو أخطط لشي مهم.